Beh, ina egu vara dinana imoale laina, ilalohadaina, bema egu moni eheni gauna na, ea, eskeleoa bena eheni neganai, da unubana baina gaukara laia. O bema moni taina, badana ta ehenigu neganai, ina lau egu lalohadai, vara dinana baina moale laia beh unu bamona. Ini gabu badadia haidia baina abidia anian baina atodia da ehanaim taunimanima na mai dibagu tauna evana asi dibagu tauna iboudiai baina boiridia baiema una birthday, egu vara dinana baia moale laia dainai. Dabalao idiana lau ida baia moale hebou idia baie moale lau dan baina moale. Auna lalohadai na abiam unana lalohadai toda, ma nihim- nanihi laiam gauna ta bamona beh, haidia, asi dibada unubana, vara dinana baina moale laia, taunmanima haidia madi idiadan, una horai ma idedia vara dinana baita boiridiam beme rakanaim begwaum ia hari dan oiem vara dinan hari beh lagu vara dinana danu da, ekara, eda vara dinadia iboudiai baita moale laidia tamona mo. O daidia edia varani eheabi o kerukeru beheabim da iboudiai nega tamona. Bana tauma momo ini vara dinadia na, da, hahenamodia mo eabimu. Dabai enogam eva hanuaboi edia raka loa gabudiai, varavaradia bamodia ese,